Se ami mmade <hesitation> nditin kpukpru ini nyun nneme ma owu mbaña kdi iko Abasi, <hesitation> mme mbuk usen edem eke etukde ubin ami otude otude ison ebi onyuñ otukde ito efuri efuri. Nte ufok Abasi emi ami nkamade utim asañade ọtọñọ ko ke ebi mfia owu. Mmema ndibuk mbuk nsie nno mme mkpri okwọrọ iko emi ediande min ke edem mmema nditin mboña imañ mmi mmomi ebuɛna mkpo ma ami ke eka ma ke ete, mbak eyen ọnwọñ enu edude ke idak ukpeme mmi idimen ufen ikesin ke inua ididue ikadia mkpo ke itie enu mikpanaha enye adia, koro mme mkpo ntro esuuande ubin mmema eti eti edinema nneme ma owu mbaña nte owu ọkpọwọrọde. Ekpọñ usun idiok, ayak uwem nsie ono Abasi mbak etudo mkpo akpafan ma owu oro mmema ndineme nneme ma owu nnam owu ọdiọñọ onyuñ enyene idirianyen ete ke ini isi imo iyefan ikin se imo ikudde mfin ami. Nte mma nketetin ke mbup oko ekebupde ke edem ko kini nkade nkesube owu emi edude ke nnan enyin, ma ke itie mkpo nnam nyenam owu oro ọdiọñọ ke iduọ owu idighe utid uwem <hesitation> owu ke ini isi afafan ndin Abasi do emj ekenyiañade min, ediberede min ke iduo anam min mfin ndip nda. Mesiam owu enyane idiriayan ọdiọñọ ke Abasj oro ikpaha ke mmo ƙuwem edu ekeme ndinam nno owh efan nte ekenamde ono ioñ seo mmesima ediname nneme emi ọdọñde owu esid nsimaha ndikud owu ọduọkde idiriayin nsie koro ini nnyin esine Abasi ke ubok